Aah eng' yotok anyuun, ko ke paipachini atepet ne kitareti chii, ke taret kokweet, itaret piik che mo che po oreet ng'ung ak che mo po oreet ng'ung, itoret piik ap en' suteeng'ung, anda ko suteengwong' ko mukul, koyot anyun ne leen iliin anyun <hesitation> poipoyeet ap chii tukul ko- kotoret kokwet nyi, ako ne rupe yotok, ko si paipaitu ak inyee chii ko ke ko ke toret piik chepo kok kokwet ng'ung yememuchi kei ak che imuchi kei anda ko- ko- ko ake tukul sinee, ko eng' yotok anyun ipaipachinii <hesitation> kokwet ng'ung amu toreteet no toretii kei eng' kokwet akoo piik tokol che mii yotok, ko eng' yotok anyun, ke- kegeere anyun kele iin, notok ne- ne--ne keleen tolosyo eng' kokwet.